Ujun he chaka nekuo chaka kuechi ho chaka nano ho chaka nita noti he anjinaja kuu ku primero kuti njuu mojarra huevina he salmon este carpa este inka kuu delfin inka kiti kanuu kuu este a a nani nguu ballena njan kiti yikuan kuña ndixa'a iin kiti yikuan ni ho.